Su kuu nana kini iyo taana chi su ja, ja ntuvao te nu manio tana su suni ka´aninaña, ja koo in taka in yuku in yuga, nu kue´e ja ntuva´ayo kuchi, na, naka in yuku te ntuvayo.